أنا بصراحة أميل <hesitation> أكثر الأطعمة المالحة، أحب أشوف الأشياء مثل البطاطس المقلية والشيبسي والمكسرات لأنها دايما تكون لذيذة ومشبعة، الحلو بعد له وجته بس ما أجدر أكل منه كثير يعنى قطعة صغيرة تكفينى، أمال المالح أقدر أكل منه كثير و ما أمل أبدا، وأميل أكثر <hesitation> للأكل المالح.